Kabaien fa tabkhin mojbela, fa ider ya samaka fa ider, ya jawaka fa ider, <hesitation> yani bagdilagoni samaka edinami, bagdilagoni jawaka edinami, <hesitation> owongar yani nefi yani asi dorimo iterkon ungekari ashriker.